Ngo da ngia drem ngia tes kama mesmes nava navalet ma chlan chia mesmes klan ch ve chaia de mamar chia arot ngo, ma chlarchia chama mesmes ma chlan chia mestemna ura ma chalun, ura ma anot, ura ma git ma chachol a bik de mamar authes nget de arot ngo chule nget maululu. Daka chama mesmes nava ma chulumdek thannget de choi a mar nget. A veng bik mamar cha arot ngo nemit nget a mesme nave nava let de a bes mamarchia a rem ut nemit nget mamar chia a marut. Da chule ut klan de ithit abes mamar chia a rem ut.